Maillot de bain misy karazany maromaro an, misy ny an'ny zaza misy ny an'ny vehivavy, misy ny an'ny lehilahy, misy ny an'olo maventy an de misy, misy deux pièces an, misy robe an, misy patalogna, misy short de misy tonga de hoe t-shirta, karakanzany.